Nəngo kelo mə suwan dakeni təltəmɔ nə nyiyo dadiya yo təl nyo. win, yo, taal, naal, nu, nukun, nəbəl, naaləb, tulkub, kub, kub jeli win, kub jeli yo, kub jeli taal, kub jeli naal, kub jeli nu, kub jeli nukun, kub jeli nəbəl, kub jeli naaləb, kub jeli tulkub, fultiyo. fultiyo jeli win, fultiyo jeli yo, fultiyo jeli taal, fultiyo jeli naal, fultiyo jeli nu, fultiyo jeli nukun, fultiyo jeli nəbəl, fultiyo jeli naaləb, fultiyo jeli tulku, furtə taal. futə taal jeli win, futə taal jeliyo, futə taal jeli taal, futə taal jeli naal, futə taal jeli nu, futə taal jeli nukun, futə taal jeli nəbəl, futə taal jeli naaləb futetaal jeli tulkub, fultə naal. fultə naal jeli win, fultə naal jeli yo, fultə naal jeli taal, fultə naal jeli naal, fultə naal jeli nu, fultə naal jeli nukun, fultə naal jeli nəbəl, fultə naal jeli naaləb fultə naal jeli tulkub. fultɔ nu, fultɔ nu jeli win, fultɔ nu jeli yo, fultɔ nu jeli taal, fultɔ naal jeli naal. fultənu jeli nu, fultə nu jeli nukun, fultənu jeli nəbəl, fultənu jeli naa ləb, fultə nu jəli tulkub, fultə nukun, fultə nukun jeli win, fultə nukun jeli yo, fultə nu jeli taa, fultə nukun jeli naal, fultə nu jeli nu, fultə nu jeli nukun, fultə nukun jeli nəbəl, fultə nu jeli naləb, fultə nu jeli naaləb, fultənu jeli tulkub. fultu nəbəl. fultə nəbəl jeli win, fultu nəbəl jeli yo, fultə nəbəl jeli taal, fultə nəbəl jeli naal, fultə nəbəl jeli nu, fultə nəbəl jeli nukun, fulnəbɔ jeli nəbəl, fultə nə nəbɔ jeli naaləb, fultən jeli tulkubɔ. fulnaaləb, fulnaaləb jeli win, fulnaaləb jeli yo, fulnaaləb jeli taal, fulnaaləb jeli naal. fulnaaləb jeli nu, fulnaaləb jeli nukun, fulnaagələb jeli nəbəl, fulnaaləb jeli naaləb, fulnaaləb jeli tulkub. Fultəlkub, fultəlkub jeli win. fultəlkub jeli yo. fultəlkub jelinaal. fultəlkub jeli nu. fultəlkub jeli nukun, fultəlkub jeli nəbəl. fultəlkub jeli naaləb, fultəkub jeli təlkub. fulkub.